भरोसा शब्द अपने में ही एक बहुत बड़ा शब्द है। भरोसा मतलब विश्वास क्योंकि हमने सुना है कि भरोसा पे दुनिया कायम है। लेकिन आज के समय में भरोसा अविश्वास में बदल गया है। लोग अब किसी पर भरोसा करने से पहले सोचने लगते हैं। इस चीज से लोगों की मानसिकता भी बदल गयी है। पहले जमाने में लोग अपने घर में बिना किसी ताला लगाए बाजार या घूमने जाते थे। और जब भी घर लौटते थे उन्हें भरोसा होता था कि जैसे गए थे। वैसे ही घर की स्थिति मिलेगी। लेकिन आज के समय में लोग अपने घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने लगे हैं। क्योंकि अब लोगों के बीच एक दुसरे पर भरोसा कम होता जा रहा है। लेकिन आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ भरोसे पर जीते हैं। और बहुत से काम सिर्फ भरोसे के बल पर ही होते हैं। इसलिए भरोसा एक बहुत बड़ा शब्द है जो अपने अंदर गहरा मायने रखता है।